Lloje t’ndryshme t’kpucave jon, patikat, kpucat e vrapimit, kpucat për hiking <hesitation> silleto shtiklla, kpucat e rrafshta <hesitation> papuqet, sandallet, kpucat e nalta, converse, kpuca t’sporteve, kpuca t’golfit.